اصل الكون اهو يعني يغض النظر عن الآراء الدينية والفكرية والايدولوجية المختلفة اهو يعني اصله هي المكونات الي تشكل حياتنا الأساسية والي اهمها طبعا الماي والعناصر الأخرى اما يعني طريقة تكوينه وهاي هاي آراء دينية تختلف و- دينية وفكرية يعني حسب المذهب